Matetiky zaho matory dimy lera nefa zay raha zay tsy mety amy fahasalama fa tokoñy matory valo lera teña soa soa tokoa isañandro.